भारत के लोग ते बात बात पे चीनी के प्रयोग कई लेले। इहा सुबह और साँझ में चाय पियले के परम्परा बनी गइल बा। हर घर में सुबह और साँझ चाय जरुर बनेला और ओमे भर-भर के चीनी के इस्तेमाल होला जौन स्वास्थ्य खातिन अच्छा नाहीं बा। इहा के लोग बहुत मिठाईयो पसंद करेले जेसे बहुत हानिकारक प्रभावित इनके स्वास्थ्य पे पड़ि सकेला। हालांकि अगर ऊ लोग एक स्वास्थ्य विकल्प चाहें ते ऊ लोग चीनी के जघहि पे गुड़ के चाय बना सकेले या गुड़ के इस्तेमाल मिठाई में कई सकेले जौन एक अच्छा विकल्प हो सकेला। <hesitation> या ते ऊ शुगरफ्री के भी प्रयोग कई सकेले जेमें कम मात्रा में कैलोरी होला जौन शरीर के ठीक रखले में मदद करी।